في حال موبابلي مدا يشتغل و اذا عرفت الخلل مثلا اي- اكو كمية من الماي داخل الموبايل ف اكو عدنا طريقة فعالة بالبيت ايي- انو اني اخلي الموبايل بكيس من الرز و اخليه حتى يمتص المياه الموجودة بالموبايل و اخليه لمدة تقريبا ست ساعات ل اي - مرات الطريقة تكون فعالة و اذا مجانت فعالة يجوز اني اوديها لأقرب مصلح و يشوف شنو المشكلة و يعالجلي ياها.